ee i nya pakh pore yamba, to pore yamba kuma mmomam nungo mu nyana muri zorg keniri ee ghebam shagle ghe bam yanda mi nta ni pitila poro ri a yanda mu nyana mi keneri nap imu momni nunge deng aa ba kyo a puro a nzah a bom ban bira nitebe ki bamburum kum shagle yamba a bo-bo mudo ri dobe niyi bongso nigi nungo a bali to nyawo nungoa bali te a muri kin ngab bamburum muna a ya nzhere mu sheng me ba ka la a muri nzhere mu shang me amma bo bamburum ya mi bono ka bira wo gimu shagme a shagli pora yamba, a shagh muri zoghiya ba nongna, a yoa waa gha ni a mi nghera mi yayi ba, a a binam kuma yadda mur ngabni ya hunguba kini nbol nzhar poro ki ndob mun tume yamba a a yadda mi nya ni a ba poro dom bamu nyaba pakh poro dom bamu ture minam, tebe pore dom bamu ture minam, tebe pore yamba nya wo nunga bali tebe ki nkene npakha a mi paghari tebe bike ba lasum pike yakam baburum bunna mune yara kumna ying tbe yamba muna yara ningha nzhere ba bi ɓne yara pura bum a ba bibna minina ma ya tukhini mani, ma e ɓami ya wo zheme a muri muri nari, to bo a mi kene mudonari ki pakb ba. Nken ntogham yamba, a ki kyan niya bini yamba, c a naying tebe yamba ki ko bamburum gha baliya kamba nyete mom nunge ba amma nungo bali yam dom, bami nkyam, bani nyinglam dom a mi kene, nya ka kum nunya bali a miri poro nu-nu ɓo ntogham yamba ni tebmruri ni, wo npa bo nipakham na kuni mudo, yaka nungu balam a mi kene ri a gabe yam kuma dom, a doba sum dom, bo ying te ɓe yambo yete pakh poro ba, bo tigh ba mburum ka shegh tebe yamba zumza mele yanda mi yani gibami ya kenni keni dom boni-bom tebe ying tebe yamba mu ya balbi bamburum ki kyan baliya kita biza a dougha, ka pakh pore yamba ba, ee dome ba mu ke ya gabna mono ya kam, ya gab ma yunyil yakam, ya gabna ta zong yakam, dom bele gimani mini amma bo ke ki ying tebe yamna yingle giti nungunang wane, goto yakam nungur balam kuma a mi kere mi kenni mi nari a mi kene ri nunge balam wane minam ni kumuram e e tebe ki ngab bamburum a a ghabali ya bi yamba nvongsam wane, nbongsam wane a mi keneri bosi doba sum manang sum bamburuum kisi pena sum di aa siya gab bikyang Ee nongna a ga a nzum zong, nong na ga ba bibne nang kuni mini <hesitation> a binam nunguba, mun nbolli kene mini nari kowane ɓan nyaka gabe bughi yamba, nyaka gab te bize yamba, nyaka gab gini iya pakn i gighe kala wuram i daghe nzhere ba bibna yete kum yingle bamu nyani ba, nyaka gab piwei ban a bini dom gumu npakhni ya wo nunge bali keneri bamu yawo nzheme nun inari iyaka mur zoghia mi teb ri uyaka pekki zong amma ami dome dobo ri yamba mun ani ba yalla dom i goghe sum ko nkile, i goghesum wo-wo bizaye dom bamu si yingla sum s akene siya ka pure mannag. To nigmu nungu mi balam dom. Ni dom gumu ya nungu mi balam a mi kene ri to ba yimbi bo poro bira mina yin gaɓ ni ma ya tu ni mina, mini ni ɓa dine poro mini nib a shangh. Poro a binam, mini un wawuba nighe b ani poro mina nyawo nyawo-nyawo-ntawo ginanko a boromg bam bugh a borong nya wo bamu yamba bi yi gongna munam, wo nyaghe ba shamgme wo e e ba dob oba shag me mu yi ghani bam bo npakh poro mini kampa nya gab yam ya wuni a mir kenem do mbira gumu ya nungu balam, kin iyi ntolli tolo ntolli kene ye yamba. Nyina a ba pak porhe yamba, kuma nning porho miniba. Domin porho ri niyi ya khekene wo minang. Porho ri nyaka bongsibi yamba, porho ri tebam shakhli ku bam burum buna. Porho ri ke ni minang <hesitation> ban mogho mogho porho ri ngab inyinglang a mi zumza nyaka gab bambrum su magna, sa bennla dhom ъa mu yawo ъa mu yawo <hesitation> ba dunno murhu wo shekle tobe yamba ъa munna <hesitation> in… ngaban iyuwe bhom baghra nyaka tele kin thong yamba ki yamba ghaban nzhere kuma nan ta <hesitation> ye ъa mokho nari nan ta biya baghra, nan wun ъan mini, teb mini wo peni mini ka peni ying tebe yamba ъa peno ying tebe yamba, ying tebe yamba dom ni ghi, ying tebe yamba ni… ni ghi mu ya bal teb ko yen ying tebe yamba nig hi yara bagh ko yen, yin tebe ni yi ya tik yo ka gulo, ying tebe yamba yi ya tik yo ka kenkene ba shangmhe ying tebe yamba ya yuniyo ni nzumba, ying tebe yamba ni ya bakhri mi kene yo wo ъanburum ying tebe yamba nib amu yawo ngheme ki ghete a muro ba, ying tebe yamba mu agabni niyi ma ya bakni yo ma ъo a dobo a dobo ningnyeyge bira bamu ya tukhuyo ghe bo-ba-ba lupo bo a tigho wo kam musu <hesitation> nona thong yamba <hesitation> ying tebe yamba nhe ma nona su kongyi bari ko misa kubra ko dughu, a mi kene ko a nȝhere bele me ko ntella a be, bo a thongwo yi yi inye ъali, yi inye bisum nȝhere. Yi inyebisum ndaban yi inye bisum mumbu ma dom ghi mu su ma bomni, dom ghi mu su yeke, dom ghi musa bongni yiri ghana bisum. A mi nunkunu mini nan shakli na na poare yamba <hesitation> ni ba shangme ghi mini nwawu ne ba, kuma ni boro mu minan in tigha a balam yirin bak libi ko misa, yirin nfwa ni nzumba sai bamu yi bamu tukli minang ki ta bam nȝhere boro mini ri, sai bamn i tukle minang a mi keneri, bo i tukli minang ba ba, tukli minang ba yadda mun yana a mi zumza mini nari, a yadda ghi ya kenikene a zumza mini nari nya gabe dom su man su kunna dom ki su baghri muri ghi mun… ki su <hesitation> baghri muri mushi nzumza ko ying tebe yamba. Tebe yamba ni fitila ying tebe yamba ni nganse, ying tebe yamba ni nghaban ying tebe yamba yaka nakun yaka tik bamburum a dub <hesitation> dub ban bashangme ni wuru yete dub dobo nyaghe nyaghe ba, yete dab dobo ba bimne ba, yete dob dobo ba bimne ba, yete dob dobo ba kone bali ba, ni dobe nungha bali to bo bira wo ying tebe yamba bo shakli ying tebe yamba ba, bele ghi nanko yara wawu ba paghe ba, a binam kuma mun gabni, ni gu mu tik minang kin tolli nzhere mi ni ni a poro mu nya paghe. Kuma poro mini ngabe ma <hesitation> mun shugaban kasa i wawu mwa minang ba, gomna i wawu mwa minang ba, ъamu ya mwa minang inshaklang yin mwa minag inya wo polo ъali, kin nya wo dubo ba shangme ni yamba kadai mogho mu mwani minang, to ni dalili man kin kene ni tebe man, ni tebe man, nin lukni kin kene. Kin kene nona mbom zumza, to ghimu nungu balam yana na, nzumzari mele yakkare, nzumzari ъo ni pore yamba ba ъira ghimu ya kumni, nzumza ri bo ni kene yamba ba, yo kawai ayaga a yaga mbugghun kawai aya ga muri zong kawai, a ya ga zakkun ne kawai bira ghi ya kumni, ъira ghi ma mu ya luksiniyo, bira ghi ya tenniyo, so, ъa yo ba ya ъa a yara mela ka kum dobo bashangme, ka kum kya dnah, ka kum <hesitation> dom <hesitation> fitila ye yamba, fwa ni ghinwo manang, fwani zonwo manang, fwani muro muso, fwani zon keno ka ywa bino, bo ayo dungu a bini mogho yi yamba mini yi bagna, yi bagna bo poro yi bagna bo poro, yi ri tabi ninyo a nȝumba. Yi ri tabi nanyo ni nȝumbaah i niyi nabisum a ying tebe wo bol yi wo tebe, bo a bolo yamba wo tebe biri ghi mu yi bakni, bira ghi mu yiri na ni, domin a mal… a mal bini a bolo yi tebe a mal bini a bolo yi, tebe a mal bini a tigho yi, bo a tigho yi mogho a muri mushi zonwo yiri peniniyo tenna, yiri ghanabo, nunga bali a a misa ko dugu nunga bali yam.